Ël frullatore a funsiun-a ch'ëndrinta al a, a ie sempre ën mutur eletrich cun d'lame ch'a giru, cuand ti büte la roba ëndrinta t'la t'la trita, però ëntà anche di al gagnu fe tensiun a nen büteie i di ëndrinta